Tsy haiko aloha gny fangaron'ny pizza. Tsy haiko ny fangaron'ny atao eo amboniny eo iny. Fa ny mihina azy aza tena tsy mihina azy matetiky.